onamoro nako wo sakai dema igono ma rampa rica bawang putih bawang merah o daong salam katumbar jinta aje ja tumis ja sakai aje huku ma igono ma goro jo noa <noise> aje ma rampa ma bumbu karing mene i ato dei jojaka ja nowa ma rica jawa ma katumbar ma jinta.